عندي العديد من ابناء العم وابناء الخال، <hesitation> اراهم في المناسبات العائلية والعرس والاحداث، <hesitation> نستمتع مع بعضنا نحنا نجمع الذكريات ونضحك سوا، <hesitation> ما اراهم ما اشوفهم اغلب الاحيان بسبب الانشغالات اليومية و احداث الحياتية.